بعد ما السفينة دي وصلت للشاطيء في مجموعة من الصيادين راحوا للسفينة ولكن ميعرفوش الخطر اللي هما فيه إن السفينة دي بعد ما طلعوا السفينة لقوا إن السفينة كلها متفجرات وكلها أسلحة فا بدأوا إن هما يحاولوا على اد مايقدروا إنهم ميلمسوش أي حاجة وبعدين حفاظا على سلامة المدينة وحفاظا على سلامة الناس بدأوا إن هما يتخلصوا من السفينة بإن هما يشغلوا المتفجرات اللي فيها.